Akɛɛpǝ lo opwe pɨ sieni nimirǝ wǝ. Akɛɛpɨ we pɨ sieni nimirǝ pɨ kaamɨ ǝpǝǝnɨ: bereceerǝ, cɩkɛɛyǝ, dɨŋtǝpirǝ, rɨ tɨŋtǝǝwǝ mǝrǝ la anɛŋbǝ oo pɨ ciotuyǝ wǝǝ amaa mɨŋ yokoro polu mɨŋ apɔkɛɛpǝ la anɛŋbǝ bɔɔrǝ la anɛŋbǝ la kʊla ee. mɨŋ bɔɔrǝ la anɛŋbǝ wɔɔ yj lóo pwo atayǝ, yɨ lóo pwo dasɩrǝ, kɨlo pwo wɛyǝ otukpɨlo tǝtǝwɛyǝ. Kɨlo pwo saŋsɩyǝ akɛɛpǝ lo opwe kɨtɨŋkǝ pɨ sieni nimirǝ wǝǝ. yo pwo dɨŋtǝpirǝ. Dɨŋtǝpirǝ lée ri mɨ dumurǝ baŋba. Duturǝ ɖi ɖɨ láa nyɩŋ mɨ dumurǝ sɩsɩɛrɩ. Dumurǝ wǝ dɨŋtǝpirǝ lǝ́ǝ fɨŋ wǝ dɨŋtǝpirǝ wǝ yǝ tɨ yɨŋ pwo pusuyǝ. lǝ fǝŋ mɨ dumurǝ ŋ lɔ okupǝ. láa lɔ akɛɛpǝ kpɨŋwǝ baŋba gǝ okupǝ sɔŋ. Lo koralɔ mɨŋ akʊŋkʊŋbǝ mɨŋ opuropǝ. lo koruwǝ lée yee Kʊkɔyǝ ya tɛŋ ŋ sieni nimirǝ ŋwe. ŋwɨ paa dumurǝ liŋ ɖi jɔkɔŋɖǝ wǝ née ri ŋ ba. paa mɨŋ dumurǝ wɨnyɩnɩkpǝ wɨ kpi tɩ wɔɔ, tɨre ya lée ri rɨ. Kɨto wɨ lóo konnu kʊra pɨlo pwo ŋwɨ onuŋ ri loo wu yǝ. lée ri lɨŋ wu ŋwɨ lǝ́ǝ fǝŋ mɨ jɔkɔŋɖǝ. Ne nimisie wǝ ŋ lǝǝmɨ kɨto wɔɔ mɨŋ dumurǝ kpɛlɩ wǝ nyipʊŋpwarɛ ŋ nee ri nyarʊwe le nyiŋr lokoru lǝ́ǝ pǝ wɔɔ oturu le yi ya lóo woŋ. la lǝ́ǝ pɨlǝ ŋ kǝ wǝ lǝ ǝlǝpǝ apata rɨ nyarʊsa? e lee ri nyarʊ sa le nyɩŋyǝ paa mɨŋ e ri nyarʊwe le nyɩŋyǝ ǝvǝnɨŋ ǝ lǝ́ǝ pǝ kɨ kǝ tɨ kɨ cɩ mɨnɛmɨnɛ lɨŋ kpǝlǝŋ lǝ cɩ wɨ lä nyarʊwǝ wǝǝ bereceerǝ zieni nimirǝ kɨto ko po fuŋɖɨ lo ɖurǝ kɨ lɔrɨ wɔɔ, a la faŋ be fonuŋ o lóo fuŋ wɔɔ, la ya lɨŋ yɩrɩ lǝ lɨŋ cɛ ɖurɨwe. Rɨkɨsarɨkɨsa le fi lö gukpǝ wɔɔ, lóo koree re la akpɛɛyǝ jo, kɨ ga nyɩŋ tuwe wɨ kpi rɨ kpɛ pɨŋwǝ kɨ vɨwǝ vɨ wo. kɨto bereceerǝ wɔɔ zieni nimirǝ. Atayǝ sieni nimirǝ kɨto feŋ yi e lée piri ŋwɨ rɨkɨsa nɨ foŋ su le fi ewekuŋ lǝ mǝrǝ ko, la cɛ la ŋwa kpiri e lee ci o lo su aka tɛlɩ ŋwɨ. wɛyǝ, vǝnɨŋ kɨ láa kaalɨ, le yi la ka tɛrɨ wɨcikpǝ ya la yɩrɩ kǝ pǝ mɨ kǝlɨ apatɛŋ la a la wɛ ŋwɨ wǝ we, le yi pirǝrǝ lo su. Akɛɛpɨ we pɨ ci otuyǝ wǝǝ amaa pɨ sieni nimirǝ.